Een deen cuchi há y ará yee ngun ngu nguexhiña'a najahe nani aciti tuku, ndaño tu aciti anrá kueko ndonja kuejiñe ku deen cuchi ho grasa vegetal atun ndaño yuyaño ndatuku.